Za ndraiky tsy de mahay karazan̈a kakazo maro ai! Helihely fo aiko, ôhatra hoe: boa de rôzy, boa de bainy, sapin, kin̈ininy, palmie, raha zen̈y zen̈y ziô haiko.